यदि में काम पे जात हो तो मैं ओकर से सम्बंधित सारा समान ले जाहु। जैसे मैं बिजली के काम करे जात हो तो। पलाश पेचकस टेस्टर इत्यादि समान ले जाहु। और मैं सिलाई के काम करे बर जात हो तो। मौके सिलाई कर आइटम होना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसी फ्रिज के काम करे बर जात हो तो। मोके सारा जानकारी और सारा समान के होना जरूरी है।